رح أختار أكون عقاب، نظرتة للفريسة لحالها جصة جصة، النظرة تبع إنجباضه عليها، يوم يمسكها مشان ياكلها، هاي العقاب سبحان اللي خلقه. جصة لحاله في عالم الطيور، جتي وجفتة تحسة ملك واجف هكذا مو أي شي ملك.